ഭന്ന ദവന്ജി ലിസ്ത്പന് ക കപു, ഭുല്ദു, കേമ്പു। നീലി, പഛ്ഛ, നേരല, കന്ദു, ഗുലവി, കേസരി। കിഥല, മന്ജലു, ഭലി, ഭന്ഗരു, ഭലി, ഭുന്യ। കകി, ഭുല്ദു, പിഥല, ഈഥ്മത ബന്ന പുര। തുലുത്തു <hesitation> ഉന്ദു സമനേവദ പന്പീന।